snýst kjöt um fólk og fólk

um kjöt þetta leikrit eftir Jón Gnarr verður frumsýnt í kassa Þjóðleikhússins á laugardag er gott land íslenskt svínakjöt er einstök náttúruafurð ég bara get ekki borðað svínakjöt í útlöndum einhvern harm að bera mig langar að eignast barn þetta er leikrit um sjálfsmynd fyrir mér er þetta þrískipt leikrit ysta lagið sem er svo er fyrir innan

frá því ég kynntist súrrealisma hefur mér fundist hann stórkostlegur skoða raunveruleikann með því að hefja sig upp yfir hann hún er

er hann líka ágæt leið

til að skoða sársauka verkinu leikstýrir Benedikt Erlingsson og auk Jóns fara með hlutverk þau Eggert Þorleifsson Edda Björgvinsdóttir Hallgrímur Ólafsson Vigdís Hrefna Pálsdóttir Sólveig Arnarsdóttir Snæfríður Ingvarsdóttir og Arnmundur Ernst Bachmann ég hef viljað vinna þetta leikrit í samstarfi við

og leikara það finnst mér rosalega skemmtileg vinnuaðferð svona hópvinna frekar en að vera með eitthvað endanlegt pródúkt og allir þurfa að laga sig að því Ora grænar baunir

þegar er verið að ræða

gerir okkur að Íslendingum þá fer það fyrr eða síðar út í mataræði það gerist fljótar ef það eru útlendingar við höfum ákveðnar hugmyndir um mataræði hvað sé íslenskt

á því sem við étum við getum étið það í okkur að vera Íslendingar við bjóðum upp á vandaðar íslenskar vörur kjúklingarnir okkar eru af íslenskum

oft orðið vitni að því þegar Íslendingar eru með hópi af útlendingum og þá er spurt Íslendingar

þið hljótið að borða mikinn fisk og já það gerum við en það er ekki rétt við borðum ekki mikinn fisk

aðallega svínakjöt eins og allt okkar fólk Norður evrópskt fólk það borðar aðallega svínakjöt og kjúkling og og þetta þetta

líka þeir sem eru á íslenska

ég held það

þið munuð sennilega sá hraði sem þið eruð að skrifa á að draga svona tuttugu og fimm prósent af í okkar samtíma hefur ritmál manna að mestu færst yfir á stafrænt form hvort sem um er að ræða skattaskýrslur dagbækur eða ástarbréf heyrir það nánast sögunni til að fólk grípi til pennans Ingi Vífill Guðmundsson nemandi í grafískri hönnun við

svolítið fyndið hvernig þetta byrjaði ég var að vinna með sérfræðingi fyrir þremur árum síðan

lagði til að ég fyndi mér eitthvað svona

hvað leggurðu til hann spurði hvort ég hefði prófað að prjóna ég hafði ekki

en ákvað að láta slag en hélt áfram að leita og datt niður á þetta fag sem heitir

það sem er áhugavert við

að aftengja formaður textans og innihald hans það er von mín að fólk finni finni hér verkfæri sem

þetta auglýst eða það var umfjöllun um þetta þar sem var verið að tala um skrautskrift og á Íslandi hvað er það sem heillar mér finnst þetta

krúsídúllur og svona mér finnst það virkilega flott

leggur mjög þétt upp við málaralist

ævafornt fag það sem við þekkjum á Íslandi voru náttúruleg skrifarar þeir sem skrifuðu handritin þetta voru tvær stéttir

er mjög mikið af trúarritum aftur á móti er þetta líka bara skemmtileg iðn